﻿Emibazi okubeeraho because nitukimanya kare bakaba bakozesa ebishaka, biki, kiine side ibiri, ebirungi nebibi, twatandika na nebirungi, nitukimanya ngu kare emibazi emwe nk'eya siriimu, emibazi emwe nkeya sukaari, ekaba etariho, <hesitation> abantu bakaba nibakira kufwa juba juba kwonka emibazi kuyiijire yayamba abantu kukora ki kubaho emyaaka nemyaaka nti nomuntu nobu yaakuba aziirwe nayo siriimu nabaasa kubaho mpaka emyaaka nka kinaana habwokuba tureebire abantu abahikize emyaaka nka kikumi kwonka yakozire ki, yaziirwe na siriimu so aho ndeeba ngu nikikoraki, emibazi kubaho nebayamba munonga, then ekindi twagamba aha ahakibi kyemibazi again, <hesitation> noreeba buri obu okumira omubazi ogu. ﻿Again kangambe ahabanaanka egi, kangambe ahaba siriimu, buri obu okuguma nomira emibazi egi, emibazi egi, emibazi egi, hiine nkoku eriku kunanka mu omubiri gwaawe kugugarura enyima oba kugaruza ebicweeka byaawebimwee byomubiri enyima habwokuba nitukimanya nti omubazi gwoona ogu orikuteeka omubiri gwaawe nimurungi nimurungi kandi nimbubi, guta, buri obu okuteeka ekintu kisya omumubiri gwaawe nkomubazi, <hesitation> hiine parts ezimwe oba hiine ebicweeka ebimwe byomubiri ebirikukora ki, ebiri kukora ebiriku ebirikucendeeza kukorakukira nkoku bibiire nibikora kandi hariho nekindi kushanga biri kwongyeza kukora kukira oku bibiire nibikoramu, so oreeba nti obwiire obwingi obu kworikushanga nkomurwiire wa siriimu ngu yaafa, yakoraki tokumanya tokamanya nekya mwiita, obwiire obwingi noshanga guri nomubazi hakuba kwori kuba nomira omubazi ogwo buri izooba buri izooba buri izooba hiine obu orikukoraki, hiine obu ori kugaruza amagara gaawe enyima. <hesitation>